هلا هلا شروف، أمم بقول ليش شرايش نطلع نروح أمّوش أمم يوم الجمعة الساعة عشر؟ تبغين نروح الساعة عشر؟ هو عادةً في واجد ناس فيمكن نروح قبل أحسن؟ أمم إي بعد هناك في نقدر نسوي حجز حقنا وجذي وصاير المكان هدوء هالأيام، يعني ما بيكون واجد واجد زحمة. وبعد هم رخيص تعرفين حق الميزانية لا.